Tabail wawinara ira <hesitation> lamino ni gafin, dawe gafin nai nini babasi, ninasi, ali kakalisi abiabis. Tura tabail wawinara inai ilodi kiliban nai datagor mancia boluk tabail wawina inai datagi dasolit rein lau dekon manciara mo dawei nai daligus-ligus si. Falabona nini tata nusi si dafisa ira dekin wawina fanodi <hesitation> si dabail wawina inai laminoni digafina mo, ira le dafis bu'a ira tarongar-rongar nini tata nusi isik sondor lok le ni'a sa dafitengal tura sa. Sabap a <hesitation> tita mancia oras iwa tita tabail iwawina ira tekun nai fanodi baba'na mo. <hesitation> wawina fano ni babana ira wida laminodi gafinina waluk, wida waluk ira kaminoni garakata mo dadi fanda. mole nugu dauka wawinara sa fanora ira baban tuku tei mo, mole laminor ira gafin, bomari nai tei ira loka, iwa loka le namaton natofi nugu nina ni baba ni ladana, kadara, mana isik, nugu hali-hali ni doran nai nawait si manlate te la irao galak-galak nai nawatsi. Me tutu datagi bua doran sirar, maresana te la waluk nafakaturuk si nai fun dabua tompat loka, nakuk nai sio, fun ma loka le ma fis te fis te bomari kumu mo, dingan nugu oca nai kufirakana mo. Koran nai kila muguru ira kubail nugu wawina sa ira naminora igafin, me nugu dau'ka sa iwa loka, ira le kuku nai nugu kakali si ira bail wawinaa ira inai natokun nina baba si. sabap me tefisa turai nawei gafin nai tita kasai tei, nawei gafi'na tura nina, baba, hali, kakali si ababis, sabap kila miguru ire me ninababa si doran nai tawai si nai manla te la ileman nawait si. <hesitation> ira le mancia falabona dakuk bail wawinara ira dokun laminora fua, sabap sasatiwa wawina sa fanora baban mole laminora garatak boluk firarau gutan nai fisa tura iabolu. Wawina fanda ira le nawei tita tabagutuk tura nini baba ira, wawina fanda ira kila muguru natagi ntokun nini baba garatak boit tefua nina baba dawei la'te la'te mosan tura laminora tei loka ira natagi nafakwai ni garatak ka len mafun tura mancia si ababis loka. le <hesitation> naroka nai mancia inai lodi pakitei ira tura waluk <hesitation> dawei sinabi sate namuli sinabi garatak sa ira mo damaton dafakai wai nai mata sa woun loka, me mancia inai darongar sinabi sa'te datotik iwara mo gafin te me datagi dafakawai sinabi ira sate nai nina baba mo sinabi ira sa'te nawali firerisi ira loka. Kuku iwa tei fo wawina fandara kutokun loka nugu kakali urana sa ni wawinara ira kalakua'na mo inai kuka iwa loka. Laminora ni gartak mo bomari nai niteloka, nugu nina, nina baba iwa iw mo jat'tei mo le mancia woun waluk, ira mo nawei farek tai nai siwaluk. Laminora si suma'ka mo, boirs noi'ti. Kada sa me nugu nina ra me naratan nabail'isi ira, maresan tela nai nawe ni fangatu ale nkuk nai ita ababis <hesitation> ouw natru nununi manisik ababis lira mole <hesitation> le nugu ninara sa'te natagi tura ima unu namuli. Nugu ninai naruk ni ha'la le natagi motan-motan mo namuli loka mo, minlen nakuk wa laminora manate mo dodan siwa ku numu nai dodan sawoun ale kanumu nai tewalu, sasatiwa kabei garataka nai mancia dodan sa woun mancia dweia garata tura kumu mo. <hesitation> nai darasa ni kalakua sumak ira nugu ninara'i kasin tei walu. Nugu babara mo nawei fada nai walu, me kenara ni tabaku leta nai tei natagi bua napinjam ni pisa oca ni nafas ni tabaku tura mo nafikanarai waluk. Me guan tei ira mana tei, iwa naguan tei walu nasabi nai kena'ra ni finora <hesitation> ira mo kena natagi namuli tura ni matofi tabaku ira sa'te, kena naratan fandiwa mo nfakawai ni sinabi ira sate tutu minlena siroti bafakawai mole male-leman mo, kumataku kurongar di sinabira, daruk sampe ku mariri wida buat rebat glilo nai kurongar sidi sinabi iasa'te tei, nai kenara tura minlena dait damama'mari <hesitation> falaru kulon bua nugu kakali uranara tura sini wawinara sate ditompat mimian'na, mole nugu kakali urana isate rei yesi, boit ni wawinara kasai, kukule lamino nugu numu rabanara loka nini. Sasatiwa ale ku sabi numu garataak si ababis <hesitation> bua mo kusabi kufukura'ti loka mo la, ku sabi ni garatak'a loka, ni kalalu'a sumak loka ni tingkira loka abais loka e. Kusabi-sabi faka sasada mo tutu ni urana'ra naratan, ni urana'ra nakutan fo kumbei magei lia masasai ira. Ira mo kufakawai ni kalauan'na si nai ni urana di bababis loka, ni urana'ra kalawotu masa-sai loka e. <hesitation> ni urana'ra ba naruk ni wawina'i ni kalakuan sumak sinai mami nina baba liwa, ni uranara nasabi nafakurt ni wawina'ra waluk'amo kutokun nai uranara nafukutan'ni ira mo kutagi kumuli kunu loka. Kutagi-tagi ira mole kurongar atamari dafitengal nung loka. ku kuk wo laminogura are bai net ku ata mara. <hesitation> ira le leman dokun wawina sa ira fanora nagarataki ia mole natokun manciari gla-galak, igafin tura mancia fanda ma'i sabap wawina fanda le kila muguru natokun nina baba gafin ira. Wawina fanda ira le leman'na nawei nina baba si dafituin, da lofat'i dasanang'a tua'i laka mo. Mole <hesitation> tasabi-sabi wekan liwa walu ababis ira bomari kita urana si walu. Tita le tawei tatura wawina si ira, wawina si di gafine garatak'ae bomari tita fun. tasik lau maya laka.